Lëꞌ yex xkiꞌn tsaꞌ x̱ubgiꞌn del lo x̱ubgiꞌn ganeꞌc̲h̲ tsu giꞌn, dela xlaꞌnma tsu giꞌn ga dzekna sëꞌb yex par ix̱uxkwaꞌma x̱ubgiꞌn.